حق الواحد تكون حياته مرتبة ومكانه يكون مرتب، اهم شي يرتب هو الوقت. فإذا انته رتبت وقتك تقدر تسوي أي شي تبغيه في الوقت مالك. فأهم شي قبل ما ترتب أي شي هو ترتب جدولك. أأ- وبعدين تحط في جدولك أوقات تخصصها لتنظيف المنزل وترتيبه. وبالتوفيق ان شاء الله.